<hesitation> Zaho aloha mbô tsy- mbô tsy nahita aho de m- de tsy haiko fa hoe gny- ny raha angalandreo anaovandreo anazy foana zao ro haiko hoe baka am'hazo. De indesindreo amnin’ny industrie manamboatsy anazy fa tena miala tsiny fa tsy haiko.